<noise> Jun lawan rajawxiik b'la' re qatar jun puertan wuxu' jun chek <hesitation> tinib'al jaay, re kela' qas otz qas <hesitation> qas otz rib'aniik xaqara' qas <hesitation> k'o richaljiil k'o richoq'ab' re qataran <hesitation> xaqara' rajawxiik qaqilan che wa xu' tzatza kaan qalawan chaqan wuxu' xaqatzaq kaan qajiyij jun laj qachee' o jun laj qe alambre re <hesitation> qamin chila' xa' kela' kirjuruj l le re ta'b'al rel jaay, y kajkawnek qataran,